Ɗun kaa so wanaa tawee aɗe jogii kulle kecce kuurɗe e somoyaaji muuɗun ɗe ngaldaa, so mbaawaa waɗde. Min awran kaa, non woni no faamu an yaari e banngal majjun. So wanaa ɗun <hesitation> aɗe waawi wiide woɓɓe duu jonkaa ana njoganii ɗun faamu goɗɗo.